Éno edurali, monetiemi édoe nefiaġaɭo ínźe tia nímbuŝiene, ério, érutu moġuna baho, yadiśilĩ baho. Níɭeġu źisaĩ, miźinaġuhĩĩ, źisaĩ káriḃu niźina ófieb. Íɭeġu yátama ófieb óḃanaliḃuġuhĩnasuolo adiamerefia tonaḃaġo. Ékeren, dóo toeḃolumi, eñaḃamoṗe néduoŋera banenezoŋen móimibafieb, kakia purġaɭo kee muġureġoġoletiam numuhã, núnatiġaṗinen eḃaneleḃuṗimen. Ério tímo nefimen. Yamero, onatitiṗ tiovialan oḃaan názuḃu evuono nayolo numuini édoḃale. Íɭeġu yakiliko, níġavuoy añaḃanaḃayu evuono nayolo aḃanaru mañaraḃaan, onunaźaaŝieb narupu. Yákara, narurũ. Éxurexu narurũ, énoo edurali. Abale, nara tékeren. Yapata nara tékeren, naḃoḃolu. Yasiŋa tímoo.